Ammo mana bugun o’z yurtimga qaytib ketyapman. Sizga judayam katta rahmat, tashakkur izhor etaman. Ammo mening yurtimga boring. Men ham siz uchun juda ko’p ishlarni bajarishga tayyorman.